Andriamanitra ley tsa raha adala nanamboa- nanamboatra olombelo io, raha samihafa mihintsy zao, olo tsy tokony hovana zavatr'hafa zany fa la fa olo izy olo avao.